Innni punna <hesitation> prosesna <hesitation> ri olah inni anua toh janganga pasti pertama intu haruspi rijakkala, inni jakkalangna jangang a inni nu hatang ka punna <hesitation> biasa haruspi anu riondang. ka punna pantarang i toh, tala nibara i inni jangang a, harus i ri hoja rolok riondang, mingka punna anu ia palappasa ia biasa bangngi rijakkala injo punna bangngi ia kare <hesitation> attangkei ri anunna pattangkeannna <hesitation> injo punna bangngi ri anu kale ji <hesitation> ri apasse arenna <hesitation> sahuk kaluku ji ri anu ri parring a, ri nanro ri parring a toh nampa ri pa anu lasuna, <hesitation> ratemi tangke injo punna pakunjoi, jari punna maing injo, ri anu mi ri jakkalai maing i rijakkala, ri jaknakimi maing i ri jakneki <hesitation> lampami ri gerek-ri gerek i pasti ribuang i rolo iyapa ritajang mi sanggenna anu, tala giok giok mi toh, maing injo rianumi, lampa maki <hesitation> ri allemi, ri pallui <hesitation> palluki rolo ere hambang, injo ere hambang a ri anumi ri jangang a, nampa ri hukbuki injo bulunna, iapa lassiri ri hubbuki bulunna Injo ere hambanga, maing injo, <hesitation> maing rihubbuki bulunna toh ngissek to ji sebenarna anu, <hesitation> tala ri hubbuki bulunna mingka ri anyik i, jari maing i ri pakunnjo ri anui, ri tunui, <hesitation> mingka ako sannakki anu, <hesitation> ako sannakki tasa' nutunu tunu sala mi maing injo nu anumi, bukkami anuna <hesitation> barambanna, <hesitation> nampa punna maing injo ri panaik mi anu, ri polong-polong mi nampa ri pallumi, <hesitation> punna akrakki langsung anu-punna rakki angsung tasa langsung mi ripallu tarrusu mingka punn akrakki ripallu sala rolo toh risare kaleji ere toh nampa ripallu sala, punna akrakki tunui ri tunui, ka punna tala nu pallu salai rolo nampa ritunu <hesitation> terasai ri anu ri kanre malling i jenek pole punna ri tunui, jari ri anui rolo ri pallu salai, maing injo punna maing i ripallu punna akrakki ripanjari kari <hesitation> injo sipak todo injo, jari pakunja injo.